इंडोनेशिया के संस्कृति म हिन्दू आऊ बौद्ध मन आते अउर इस्लाम भी आएल साथ ही हिंदू सभ्यता बहुत प्राचीन हे वहां के आऊ साथ ही जो नृत्य संगीत आई खेल सब ए सभ्यता म आते।